لو ما كنت إنسان وخيروني إني أكون حشرة ليوم واحد من الأيام! اختار إني أكون فراشة، لأن الصراحة أحب شكل الفراشة، وأحس إنه هي لما الإنسان يشوفها تكون بهجة، والإنسان يشعر بالفرح، لأنه شكلها جميل، فالصراحة أحب أكون فراشة.